Ianmeni bur naiva prepares wana, worryanon nben la ba manizh road of the Alpala Wokepi pukas mandewot jennaj u raka wokepo pukas mandewot in Compared to perilous areas Wokepi puke start in row and kundukh Oil Wokepi puke start to realize that you succeed and you are not or you are still in ability or in Pretерб justo wagaлей